Ikuloor yi meeyi ţí manjakú: dënáam uláar ací, dëfëlal cí, dëfël mbáan cí, dëjánkal ací, dëjánkal ací, dëjínal ací, dëjánk fáan cí, dëtopal ací, dëfáacal ací, dëfáac ţáan cí.